מ'גייט ארויף אויף די וועבסייט פון די האטעל וואס מ'וויל און קודם דארף מען וויסן א בודשעט ווי סאך ווילסטו צאלן פאר א האטעל רום. נאכדעם וואס די ווייסט קענסטו קוקן די אפשינס וואס די האסט, די אפציעס וואס די האסט פון די געלט וואס די ווילסט צאלן פאר א רום- פאר א ציממער און די קוקסט דורך אלע זאכן און וועלכע ס'געפעלט דיך די מערסטע יענס נעמסטו און אויב די ווילסט צאלן מיט א קרעדיט קארד צאלסטו מיט א קרעדיט קארד און אויב די צאלסט מיט פוינטס צאלסטו מיט פוינטס.